ليه- ليه بنفضل الأحترام لأكثر؟ لأن الأهمية، لأن هو أساس أي علاقة، أي علاقة حب مهم بس بدون احترام مش هيصير منها بكل ويكي ويكتمل بشكل صحيح أو بشكل صحي، الاحترام هوه ال يحدد استمرار هذى العلاقة ولا لأ.